Dange ta dangi yau tahyiyi taghin ti sirna, wima taa Sir, miya rivuna niya ƙurinna ɗin, dangyasiba kamar rivuwina ma khin rivu njaraɓai, ghiɗibendindiyai ma khin ruvu bahyuna, makhi rivu tu ɓunna ma khin ruvv ngasakai, makhin ruvu-ruvu Lamun yamasi makhin ruvuwani makhin rivuwini dai nayi dangi-dangi-dangi bumatau, kumata khin, ta gma ta khin dinan buya tusi, din yani buwu layiya, ghanima lokaci kawana, ghani dinan bu kawana, so sai hyina ɗa, to nunuwand gyama Lhuwa rivu bahuna, to rivu bahyun te’e, ghibu layakai, ghi bu kwa layakai, din andaka layau, diza taa gma we gwan ba rivu ngasakai, ruvu tubun na ruru tuɓaunni ya Umusi beba hyi Lthani rivu bahyuna. Saiya saiya biya murai, yu nuruɗa ca marai, yu Vya ɗi ghamai a ghati ru vu tuɓunna. Ruru bahyun gaya U’mmusibe khin shiwatina khi ghiɗai, cu za muna Sussu. Khin gma ta bahyun wu kuʒisi ʒaayau, wati dai bugyiyu ga a kwasita, niya tsakarai wa tsakar niya missiɗai iwa tsakara missiɗai, wa p’u missiɗi ba wu kamiya iyu Shuwuyuʒa wu bakaruzar ghi khin wi ya tsakaruʒa wi tsufuna ɗin ya ɗin yama tahyi taghin ti sir, ɗin wi p’i Lthini’i dinan te wa khin mussinai mussina niya sindai niya daga yana hiya dinƙin, ɗin yama tahyiyi taghin ti Sir wi ma hyauwimu khin cici dinnan bu makhi khiya tau, tighighum ƙwanya tighighu, babu yan vula lighighima, amma wu rai gwamana ghi ca tahyiyi Umma ci ummi burkinu gma, na gma gwamani U’mmam ɓakwi, ma kwi ghanghum gma wuti.